که د خپل ملګري د زوکړې ورځ هیر کړم او هغوي ماته زنګ ووهی، نو ښه ده چې رښتیني، مؤدب، او له زړه نه بښنه وغواړم زه به ورته داسي ووایم: اوه نه، بخښنه غواړم! ریښتیا ووایم، سخت بوختیا لرم او دا مهمه ورځ رانه هیره شوه. زوکړې ورځ دې مبارک وي! زر کلن شي.